Paises bajos jaeko oime kuape uajaete iroi ˂hesitation˃ jare uajaete javi opaete año rupi jaema uajaete iviaki jare jaeñomai jokope yaesa yajaye yaesa oyajoivi jaema jukurei jokua teta